A soodan peentiriiji ɗi njiɗɗaa ɗii. Ndeen kaa kaake peentirɗi ɗii, peentaa faa suudu nduu huuɓa. Ko naayii e banngal peentiir kaa, nii woni no haaniri waɗireede. <hesitation> Hannde non no wonnanoo yirwere waɗii ndee, eɓe njogii masiŋaaji peentooji du.